Ny alarobia koa i e da ny fisasahany ny herinandro i io la gnatsaiko ao voalohany la tonga ny alarobia da tsy fenara isakariva isaky alarobia tamy tegna mbo niantsy regny